आशा भन्या शब्द सुन्या बित्तिकै सब्बै भन्दा पहिला मुलाई क्या कुणाको याद आउदो छ भन्यापछि हामिले हामिले राम्णो सोच्नु हामिले भोलीको आश गर्नु केइ पनि काम भोली राम्णो होला नी भनिखेर आज देखी सुरु गरी त्यइ कामलाई मिहेनेत गरीराख्नु लाई आशा हो जसो लाग्दो छ । जसै हामिले ज्या गर्याउ त्यइ पाइदो छ भन्दा छन त्यसैगी हामिले राम्णो गर्यापछि भोली राम्णै होला भनिखेर सोच्नु पन एक किसिमको आश हो । भोली कसो हुदो छ था हुदैन तैपनि भो राम्णो हुन्या आशमा आज हाम्ले मिहनत गर्यापछि भोली सफल हुदा छु । तैभएर आश भन्या शब्द शुन्या बित्तीकै हामुलाई चाइ यो नराम्णो कुराहरुलाई हटाई खेर राम्णो राम्णो कुणामात्रै सोच्नु हो जसो लाग्दो छ । जो मान्छेले आश गद्दो छ तिनले मेहेनत गद्दो छ, दुख गद्दो छ । त्यो मान्छे सफल पन भयाको मैल मुईले देक्याकी छु । त्यै भैखेर आश भन्या बित्तीकै राम्णो सोच्नु अ भोली भबिश्य राम्णो हुन्छ भनिखेर आज हामीले हाम्ले मिहनत गर्यापछि पन भोली राम्णो होला त्यै भैखेर आशाले हाम्रो जिवनमा झिक्कै कुणाहरु गर्न सिकाउदो छ । त्यै भैखेर आशा गर्नु राम्णो हो जसो लाग्दो छ । यैको अर्थ भन्याकै एक राम्णो सोच हो ऽ भोलीको आश गर्नु रे आच मेहेनत गर्नु हो जसो मुलाई लाग्दो छ ।